skáldið Jón úr vör á eftir glæsilegt ljóða hans sem er komið út bók sem heitir á hverju liggja ekki vorar göfugu kerlingar þetta er bók sem fjallar um bókmenningu íslenskra kvenna tónlistarmannsins og þýðandans Tómasar r Einarssonar og í bókum og stöðum erum við að fjalla um bókmenntalegar götur á höfuðborgarsvæðinu á Sunnu

og Þorgeiri Tryggvasyni og það eru bækur sem við höfum valið okkur ljósin á Dettifossi eftir Davíð Loga Sigurðsson þetta er bók

sem fjallar um þann hræðilega atburð þegar Dettifoss var skotinn niður og sökk í lok seinni heimsstyrjaldarinnar Davíð Logi Sigurðsson skráir bókina hann er fyrrverandi blaðamaður starfsmaður í utanríkisráðuneytinu en afi hans var stýrimaður á þessu skipi og og fórst með skipinu þannig að þetta er

örlagasaga hans og fleira fólks já já þetta er mikill atburður og þarna eru margar sögur af mörgu fólki hann fer aðeins ofan í rauninni allan farþegalista skipsins en

er saga afa hans alveg frá frá æsku og í gegnum hans feril sem sem sjómanns og alveg fram að því að hann

fer niður

með Dettifossi og afinn er alþýðumaður úr Breiðafirðinum já hann er það og og á stóra fjölskyldu eiginlega tvær stórar fjölskyldur hann eignast eignast konu sem á nokkur börn og eignast með henni syni síðan eignast hann aðra konu og eignast með henni þetta er stór hópur og hann fyrirvinnan og ferst þarna með þessu skipi í blálok maður í rauninni í góðri stöðu en í þessu sérlega áhættusama starfi sérstaklega á þessum tíma manni finnst eins og Davíð sé að skrifa bókina

til að tengja við afa sinn og þessa sögu já þetta er ævisaga hans ekki síður það að skipinu er sökkt

virkar náttúrulega bara eins og hvert annað slys það hefur ekkert að gera þannig séð með aðdragandann mig langar að sýna ykkur brot úr frá því fyrir jól þetta er viðtal við John Guðmund

bjargaðist af skipinu á mjög einkennilegan hátt líklega

en hann var í móðurkviði eins og kemur þarna fram hvað segir þú þetta er náttúrulega

afa hans en hann er um leið að segja sögu þessara manna sem að bjuggu við þetta og gerir því mjög góð skil í rauninni hvað þetta er svakalega áhættusamt starf á þessum tíma þessi óvissa sem er yfir öllu þeir sigla bara blindandi þannig séð og bíða

tundurskeyta mér finnst honum líka takast að varpa ágætu ljósi á þá sem heima sitja þessar konur sem sitja í landi með fimm sex sjö og átta

krossleggja fingur upp á að fyrirvinnan komi heim þannig að þær þurfi ekki að gefa öll þessi börn frá sér þetta eru náttúrulega ótrúlegar aðstæður og manni finnst hálffurðulegt að það sé ekki lengra síðan en að þetta var uppi mér fannst byggingin á sögunni ekki kannski alveg virka eða ég bjóst við út frá kápu og titli og svona presentasjón hvernig hún byrjar að það væri meiri fókus á Dettifoss en síðan er þetta í rauninni ævisaga afa hans þannig að ég var alltaf

svolítið að bíða eftir að komast aftur á Dettifoss og mér fannst líka eins og höfundur væri stundum aðeins að velta því fyrir sér hvar hann ætti að staðsetja sig stundum svona sér hann í hug afa síns þar sem hann lítur um öxl og sem að falla frá og svona rifjar upp minningar en á öðrum stöðum er hann mjög fjarlægur og svona leiðir líkur að því að þetta hafi kannski verið svona eða hinsegin mér fannst eins og hann ætti í smávandræðum með hvernig hann staðsetti sig í frásögninni já svona barnabarnið og sagnfræðingurinn eru ekki alltaf alveg sammála um

segja söguna gæti verið já ég er næstum því að hugsa um að stofna félag

menn skrifa neðanmálsgreinar sem eru efnisríkar sem eru ekki bara tilvísanir það er eitthvað í þeim og setja þær aftast í bókina ég meina ef maður ætlaði að lesa alla bókina þá þurfti maður að fletta fimm hundruð sinnum fram og til baka svona neðanmálsgreinar eiga að vera neðanmáls þetta er dramatísk saga og minnir okkur á erfiða tíma hörmungartíma og margt sem við þurfum að forðast í heiminum heldur betur Emil Hjörvar Petersen

þetta er ofboðslega duglegur höfundur saga eftirlifenda í þremur bindum eftir hann hann er í

nýjustu bókinni þá er hann eiginlega að blanda saman mjög miklum raunheimum því það er bara Kópavogur og

veröld þar sem er huldufólk og álfar og alls konar mér finnst þetta mjög skemmtilegur söguheimur sem hann dregur þarna upp af því að hann hann stendur mjög föstum fótum í raunheimum aðalpersónan Bergrún er sjálfstætt starfandi býr í Engihjallanum og

þar við að greiða leiguna sem er ansi há við þekkjum þetta hún og dóttir hennar Brá sem er tvítug flækjast inn í þetta mál eða Bergrún er kölluð til til að liðsinna lögreglu við að miðla sem er það sem hún starfar við milli lögreglunnar í raunheimum og handan

þær búa og þetta hvernig hann teflir þessu saman eins og þetta sé

sjálfsagður hlutur og hafi tíðkast um langt skeið Bergrún er reyndar svolítið verkefnalítil af því við nennum ekki mikið að tala við þessar vættir lengur heppnað síðan kemur í ljós að þetta mál

sem þær eru kvaddar til að rannsaka eða Bergrún er

hið stærsta sem hefur komið upp og tengist þessum

víða um land þannig að þær leggja af stað í mikla för og leiðangur um landið til að rannsaka málið

mér finnst þetta allt mjög spennandi og skemmtilegt það sem mér fannst

hann væri duglegur að að hann væri kannski aðeins of duglegur af því að mér fannst alveg

hefði mátt stytta og skerpa textann töluvert mikið þetta er bókmenntagrein þar sem menn leyfa sér að vera langir þetta eru þetta eru menn sem hafa lesið of mikinn Tolkien það er nú eiginlega vandamálið langorðir og þeir þeir skrifa stundum dálítið sérkennilega háfleygan og þurran stíl hin tvítuga Brá sem er tölvuleikjalúði og skóla drop skiptir á milli þeirra sjónarhorna í byrjun eftir miðbik sögunnar eru þetta aðskildir kaflar af því að leiðir þeirra skilja mæðgnanna en í

í raun að segja sama hlutinn tvisvar ansi oft

eitthvað mjög brilljant við þessa grunnhugmynd að vera þarna með Ísland raunveruleikans og hulduheimana sem allir eru einhvern veginn búnir að viðurkenna að eru partur af heiminum pínulítið stöðu eins og eins og hnattræn hlýnun sumir vilja reyna að afneita þessu en það er ekki hægt

að berjast gegn vættunum og aðrir vilja nýta þær það er svolítið það sem þetta stóra mál gengur út á en ég vil fá að hrósa honum líka fyrir að standast

prófið með miklum sóma af því engin skotin í neinum það er oft verið að tala um varðandi svona bækur er þetta fyrir börn

ekkert mörg ár síðan ég

las mig í gegnum allan

fantasíubókmenntir og einhver sagði

þetta ættu að vera barnabækur en ég hafði ofsalega gaman af því frábærar bækur þetta er ekki barnabók norræna glæpasagan norræna glæpasagan kemur aðeins inn dálítið skemmtileg blanda að rífa augu úr fólki og svona

þetta fyrir börn takk fyrir þið eruð ágæt verðið hérna með mér seinna kanadískur færðimaður Jean Pierre

grafið upp það sem er líklega eina kvikmyndin sem er til af

Marcel Proust einum frægasta rithöfundi allra tíma þetta er tekið í

voðalega fínu brúðkaupi nítján hundruð og fjögur og Proust er þarna innan um fína fólkið sem hann skrifaði svo um í sjö binda

sínu í leit að týndum tíma virkar bara nokkuð hress svona og léttur í göngu miðað við það að hann lagðist síðar í rúmið og skrifaði mikið

af bókum sínum rúmliggjandi áður en hann dó nítján hundruð tuttugu og tvö en þarna er hann þrjátíu og þriggja ára árið nítján Aðalsteinn þið hjá dimmu eruð að gefa út ljóðasafn Jóns úr vör heildarsafn ljóða hans í þessari ja glæsilegu tveggja binda útgáfu já og mál til komið að Jón úr vör fengist aftur á bókamarkaði og þetta er útgáfa sem ég er ánægður með að hafa komið út sérstaklega af því að það er hundrað ára afmæli skáldsins í ár bækurnar hans hafa ekki verið fáanlegar í mjög langan tíma og kannski margir sem kannast ekkert við ljóðin hans nema þorpið frægustu bókina nú eru reyndar líka að verða áttatíu ár síðan Jón úr vör

gaf út fyrstu bók sína þá var hann tvítugur að aldri fátækur strákur að vestan fæddur á Patreksfirði og alinn upp við kröpp kjör við mjög merkilegar aðstæður og hann lýsir því mjög oft í ljóðunum sínum sko menn átta sig kannski ekki á því að Jón er mikill

hann hefur stundum horfið aðeins í skuggann af öðrum en hann er kannski sá merkilegasti af þeim öllum og ég reyni að koma svolítið að því í inngangi sem ég skrifa að safninu að hann er oft borinn saman við Stein Steinarr til dæmis og þeir eru á svipuðum tíma að koma fram með sínar fyrstu bækur Jón

því verulega og hann var skammaður fyrir það þegar hann var ungur hann mætti miklum mótbyr þegar hann kemur með aðra bók sína þá er hann eiginlega bara skotinn niður en þá er hann ekki alveg byrjaður á formbyltingunni en svo kemur þessi bók þorpið sem er svona meira en Steinn þetta eru sum með frásögnum en hafa alveg sinn sérstaka blæ já og það sem hann gerir líka er að

hann er hann er svo alþýðlegur í

og hann nær langt í því að taka ljóðið niður af stalli enginn slítur þau bönd sem hann er bundinn heimahögum sínum móðir þín fylgir þér á götu er þú leggur af stað út í heiminn en þorpið fer með þér alla leið frá þeirri stundu er þú stóðst við

ég er svona stór ert þú samningi bundinn þú stendur alla ævi síðan fyrir augliti heimsins lítill kútur sem teygir hönd yfir höfuð sér og heyrir

blíðmæli brosandi móður ertu svona stór þú færð aldrei sigrað þinn

hans vakir yfir þér alla stund með meinfýsnum skilningi tekur hann ósigrum þínum afrekum þínum með sjálfsögðu stolti hann ann þér á sinn hátt en ok hans hvílir á herðum þér og loks er þú hefur unnið allan heiminn vaknar þú einn morgun í ókunnri borg þar sem áður var þorpið gamlamenni við gröf móður þinnar og þú segir ég er svona stór en það svarar þér enginn en merkilegt nokk að Jón kunni mjög vel allt þetta gamla hann kunni bragfræðina alveg upp á tíu en þarna

fer hann nýjar leiðir og hann heldur sig við þær allar götur síðan sko við erum hérna í bókasafni Kópavogs mikilli menningarstofnun og það er ekki alveg tilviljun því Jón var hérna lengi bókavörður og stofnandi þessa safns eiginlega já hann er ekki síður merkilegur fyrir það að hann dálítið slyngur maður og hann gat alltaf séð fyrir sér

það það það gerði hann fljótlega eftir að hann flutti í Kópavog hann flutti hingað nítján hundruð fjörutíu og sjö settist hér að og bjó hér alla tíð síðan skömmu seinna eftir að hann flutti hingað í Kópavog þá keypti hann tvær í Reykjavík sameinaði þær og var kannski í áratug stærsti og merkasti síðan hættir hann því þegar hann gerist bókavörður hér í safninu í Kópavogi og var hér eftir það þorpið er náttúrulega

í bókmenntasögu tuttugustu aldar já hún er það það er bæði gæfa og ógæfa skálds að gefa út bók sem er svona sterk eins og þorpið og nær þeirri stöðu af því að þá

erfitt einhvern veginn að jafna sig við þá bók en í mörgum ljóðum sem Jón skrifaði seinna þá finnst mér hann eiginlega miklu betri en í þorpinu þorpið er eitt og svo er allt hitt annað og þetta er stórt höfundarverk safnið er rúmlega sjö hundruð blaðsíður þannig að þetta er mér finnst hann frábært skáld og þessi tónn sem hann nær það er þessi hann talar einhvern veginn svo beint við lesandann á hverju liggja ekki vorar göfugu kerlingar þetta er tuttugasta bókin í þeirri frábæru seríu sýnisbók

íslenskrar alþýðumenningar fjallar um bókmenningu íslenskra kvenna frá miðöldum fram á átjándu öld og höfundurinn er Guðrún Ingólfsdóttir velkomin hingað takk fyrir þessi titill þetta er kunnuglegt hvaðan kemur þetta þetta er úr Íslandsklukkunni eftir Halldór Kiljan Laxness og þegar Árni dregur upp gamla

undan rúmi kerlingarinnar á rein þá segir hann þetta við biskupinn á hverju liggja ekki

vorar göfugu kerlingar og þetta er náttúrulega mjög fín yfirskrift í bók sem fjallar um bók og kvenna mér fannst bara kominn tími til að draga fram hlut kvenna í bókmenningu ekki kannski alveg í hel en það hefur ekki verið gert mikið úr þætti kvenna í bókmenningu en þú ert að fjalla

um skrifandi konur og lesandi konur já ég eiginlega einbeiti mér að því meginefni bókarinnar snýst um það að draga fram í dagsljósið lesandi konur hvað voru þær að lesa hvernig nýttust bækurnar í höndunum á þeim og bara í hlutarins

eðli af því að það eru bara varðveittar mér vitanlega tvær prentbækur úr eigu kvenna frá þessum tíma þá fjalla ég náttúrulega fyrst og fremst um handrit en ég kem aðeins inn á upplýsingar um prentbækur í dánarbúum kvenna og síðan er ég að fjalla um

það er ekki neitt ritverk varðveitt eftir konu fyrr en á á nítjándu öld það er kveðskapur en ekki ekki ritverk kveðskapur kvenna frá fyrri tíð en ég var svona fyrst og fremst að huga að því voru konur færar um að skrifa handrit skrifuðu þær handrit voru þær færar um að skrifa til dæmis nafnið sitt og stuttan texta mér fannst þetta bara af því menn hafa svolítið gefið það frá sér að konur hafi skrifað handrit þá fannst mér þetta bara forvitnilegt að skoða hvort að ég gæti grafið upp úr

skrifuð af konum sko nú orðið lesa konur miklu meira en karlar og ég held að reynsla mín af því að vera í þessum þætti er eiginlega að konur beri uppi bókmenningu Íslands nú orðið og þær skrifa líka mjög mikið

en voru bara konur yfirleitt kunnu þær

skrifa á þessum tíma var haft fyrir því að kenna konum að skrifa já kunnu margar að skrifa nafnið sitt og eins og ég segi stuttan texta þær þurftu náttúrulega að skrifa undir skjöl og gerninga en margar eða við skulum segja kannski ekki margar það er ofmælt en fáeinar lærðu að skrifa þannig að þær voru færar um að skrifa handrit og það hafa fundist handrit með hendi kvenna sko þú eiginlega hálfpartinn tileinkar þessa bók ömmu þinni og móður þinni eða talar um þær þarna í formálanum hvernig er það til komið ja þetta eru þær konur sem höfðu kannski mest áhrif mína amma var mjög dugleg að gefa mér bækur hún líka gaf mér einhvern tímann peninga sem hún sagði að ég ætti að nota til að mennta mig og mamma var líka mamma linnti ekki látum fyrr en að ég sat á bekk við Háskóla Íslands það var það var hennar eina hugsjón að berja mig til bókar og þetta

voru ekki konur sem gengu menntaveginn

hvorug þeirra hafði tök á og

það voru engir peningar til á heimilinu til að mennta þessar konur en þetta þetta voru konur sem lásu oft miklu meira heldur en ýmsir sem ganga menntaveginn og voru kannski betur menntaðar pabbi sagði alltaf við mig að ég skyldi hafa það hugfast að menntun og skólaganga væri sitt hvað þó að þær hefðu ekki aðgang að skólum það er ekki fyrr en á nítjándu öld sem konur fá að setjast á skólabekk af því það eru auðvitað færri konur sem áttu handrit eða færri

sem áttu handrit þá svona til að láta rödd einnar slíkrar óma út yfir alla bókina að þá tók

tók ég handrit sem var í eigu

sautján hundruð fjörutíu og eitt ég miðaði við tímann sautján hundruð og fjörutíu ég náttúrulega freistaðist alltaf til að fara alveg fram á nítjándu öld og mér fannst einhvern veginn við hæfi að rödd slíkrar konu að þegar lesandinn færi síðan að lesa áfram í bókinni þá hefði hann

alltaf í bakgrunni að áttu sinn sess rétt eins og hún hét Guðrún Jónsdóttir og bjó á Sandhólum í Eyjafirði handritið er skrifað á Sandhólum en hún skrifar nafnið sitt og segir Guðrún Jónsdóttir á þessa bók

á þessa bók með réttu og er vel að henni komin þakka þér fyrir að koma í þennan þátt Guðrún takk við skulum bregða okkur vestur í bæ og sjá hverjar eru uppáhaldsbækur Tómasar r Einarssonar þýðanda og

mér datt í hug út frá þessari spurningu að skoða hvaða bækur væru í verstu ástandi eftir þessa hálfu öld sem sagt

vinningshafinn var ástir samlyndra hjóna sem er hér eftir Guðberg Bergsson titillinn er nú ekki lengur það er

er eftir af titlinum og Helgafell Helgafell

þessi bók var eins og sést mikið lesin ég keypti hana nýja fyrir fjörutíu og fimm árum þar um bil og hefur oft verið flett svo er önnur bók þótt hún líti nú þokkalega út þetta er allt að koma eftir Hallgrím Helgason þetta er nefnilega eintak númer tvö hin fór í sundur þó það þyki kannski misandlegt þá er ég mjög veikur fyrir bókum sem eru fyndnar og mér finnst í rauninni að það eru ekki margar bækur sem ég mundi tiltaka sem hafa tekið það jafnlangt og þessi bók Hallgríms þetta er allt að koma ég les hana aftur ekki þannig að ég lesi frá byrjun til enda heldur svona gríp niður í skemmtilegar frásagnir af þeim er nóg í þessari bók það

náttúrulega með bækur þannig að þær hitta svo misjafnt á mann eftir aldri og kristnihaldið hefur sótt mjög í sig veðrið eftir því sem að ég hef elst og þegar kristnihaldið kemur

hefur allt opnast og hann er sjálfur á sjötugsaldri hann er álíka gamall og ég

núna og það eru eftir nokkrar stórar spurningar í lífinu og hann nálgast þetta einhvern veginn með mjög opnum og reyndar oft huga þetta er bók sem ég mun halda áfram að lesa að kveðskapnum ljóðasafn Ingibjargar Haraldsdóttur og þetta

Ingibjörgu sem er mjög víða í hennar kvæðum og þá rakst ég á kvæði sem ég hafði ekki tekið eftir fyrir tuttugu árum þegar það birtist fyrst sem heitir Eyja en ég var nýkominn

og er að fletta þessu ljóðasafni og þá sé ég þetta kvæði og hugsa með því ég er búin að gera lög við þrjú kvæði eftir Ingibjörgu áður en kom að þessu

Jesús minn og

hitti þetta mig fyrir tuttugu árum þá ágætt en ekkert þetta er dæmi um það hvað uppáhöldin geta verið snúin ég las mikið tvær bækur eftir Kristínu Svövu Tómasdóttur sem er reyndar dóttir mín og

ég var að glíma við það að að finna einhver kvæði þar sem væri kall og svar af því ég var að koma beint frá Kúbu og ætlaði að gera eitthvað sem næði þessu þar sem er

og síðan

kall og svar en ég mundi eftir kvæðum í eftir Kristínu Svövu og vann svo með tvö af þeim kvæðum af því að þar er síendurtekið það sem ég get þá látið hópinn syngja og síðan svarar þá

varðandi ævisögur þá er hérna ein sem heitir áður en dimmir

úr eyðni nítján hundruð og níutíu í New York en slapp frá Kúbu nítján hundruð og áttatíu í

í stuttu máli þetta er svona áhrifamesta ævisaga sem ég hef lesið og

sagði um þessa bók hann sagði hún er ekki skrifuð hún er svona götur í Reykjavík eru í raun býsna ofar í byggðinni er svo Snorrabraut en við höfum ekki nefnt götur eftir nýrri höfundum það er ekki til

eða stræti Guðrúnar frá Lundi það er nokkuð snemma í þróun Reykjavíkur að menn fara að setja bókmenntaleg heiti á götur svokallað

reyndar til að kalla hverfið

elsta

hérna er Óðinsgata frá nítján hundruð og sex svo kemur þetta koll af kolli

fram til nítján hundruð tuttugu og níu en það þótti ekki sérlega fínt að búa hérna ólíkt því sem nú er Guðjón Friðriksson skrifar á einum stað það var stundum kallað heiðna hverfið vegna nafngiftanna mörg þessara húsa voru af vanefnum gerð enda þá fátækt mikil í Reykjavík árið nítján hundruð tuttugu og fimm var skrifað að þetta

kalla það og nöfn þeirra lögð við hégóma þar sem göturnar bæru heiti þeirra norðan og austan megin í Skólavörðuholti eru götur sem heita eftir persónum

grettisgatan er elst frá átján hundruð níutíu og átta svo kemur Helgason skrifar í bókinni hetjan og höfundurinn að það sé áberandi hvernig Bergþórugata liggur samhliða við Njálsgötu en

það er semsagt ákveðin endurritun sögunnar

teygja sig yfir Snorrabrautina út í Norðurmýri þetta er hverfi í fúnkísstíl

eru öll komin úr Íslendingasögunum þetta er réttnefnt það var heldur ekki gert heldur samkvæmt áliti sérstakrar nefndar um götunöfn sem starfaði nítján hundruð þrjátíu og sex vér höfum valið götunum nöfn eftir

götur með samskonar nöfnum liggja að þessu hverfi á tvo vegu næst Njálsgötu eru tvö nöfn úr Njálssögu þá fjögur nöfn úr landnámi Ingólfs inn á milli er skotið nafni flóka Jón Karl Helgason segir í hetjan og höfundurinn að hægt sé að ganga Njálu og Laxdælu inni í Reykjavík þetta skipulag gerir vegfarendum í raun kleift að fylgja söguþræði Njálu frá syðri enda til norðurs það er Gunnars saga og síðan til vesturs eftir

og Bergþórugötu í átt að frásögninni af þeim Kára og Birni í Mörk í

hluta sögunnar á svipaðan hátt er séð til þess að vegfarendur geti fylgt söguþræði Laxdælu eftir

sögunnar það er engin tilviljun að Guðrún skuli liggja hér milli Kjartans og Bolla við skulum fara úr gamla bænum og upp í Grafarvog hann er bókmenntalegri en margur kynni að halda hér rétt hjá í Gufunesi bjó hið rómantíska þjóðskáld Bjarni Thorarensen heitið gullinbrú er komið úr kvæði eftir

Bjarna sem nefnist veturinn hver ríður svo geyst um kvæðinu eldgamla Ísafold eftir Bjarna Thorarensen er svo komið nafnið á að breyta nafni Hallsvegar í

inni í Reykjavík en líklega hefur hugmyndin frekar verið að nefna þetta eftir íþróttafélagi sem hér starfar en hópi sem hafði aðsetur í Kaupmannahöfn á nítjándu öld það hefði samt ekki verið amalegt að fá

við skulum fara enn lengra upp í Mosfellsbæ Halldór Laxness ólst náttúrlega upp í hér fór að byggjast upp fyrir hrun hverfi þar sem göturnar bera nöfn úr verkum Halldórs uppbyggingin er komin á fullt hérna aftur en göturnar heita til dæmis Ástu Kiljan er búin hjá okkur í kvöld við sjáumst að viku liðinni